To bu wusa <noise> yoko yo pna chika kanda ku yo yi wunongo <noise> yoyi kinga, yoko cika kop shayi ku bu cegu ko yo apna damam ma, yoyi sombu kop shayi ammana <noise> Yamba ninga dalili yi lamanga lokoci wuyi somaamma kapin dina jore, twi yo yi morondi tunda dama yi sombu kana cha ma shayi wi, tiyi morond pna yi moroni keni, no moroni gundu yitono, no moroni bembi yitono, no panni gundu ku jomrom mriu a memakon gundu shayi ku yoko ma cegu kina, toti da yi ningi ammana yokoyito yamba dina mere yi som kanda kino ning shayi wi yokoyito cika pna kanda kin cikinga kogu to no kasa a wandi lipton no ba kasa suga ba noba dilo, kaner woyi nyima tanga wa wei ba panna kaga a yo gundu shayi, yo kop shayi ku yoko bu pirgu kna. Yoko yo yi watanga yi morongu se nasara mere, iya morongu seyir wu wi cika ku nang kwi don yoko kai wunone don yi kasugu yi nyiga sauki yi matwani tibak yi yanda ko gursai yi tenanga kopndi a pwi bai morongo ningu shayi yitono amma ka ku da kwi, noya morondi toh tiyi morond tek tibak ma nyingoi twi bo swari ba nyititi de dei to tiy morondi.